सुम्मार के बारेमे सुच्बो तौ मोर दिमाघमे कुछ मिश्रित भावना उत्पन्न हुइता। नयाँ सुरुवत, कामके दवाव, उत्साह आउ उर्जा <hesitation> सकस आउ तयारी, कैसेक आगे बढना, मार्गदर्शन आउ प्रेरणा, शिव भगवानके पूजा करना दिनके सम्झना, कबु कबु सुम्मार औसिक दिन फेकुन परता।